í minningu Njálsbrennu heitir þetta

fyrir aftan mig og er frá árinu nítján hundruð sjötíu og átta það er hluti af sýningunni eitthvað úr engu hér í Hafnarhúsinu þar sem litið er yfir feril Magnúsar Pálssonar það er kannski öðrum þræði sagan af því hvernig

Magnús Pálsson er fæddur árið nítján hundruð tuttugu og níu hann hefur verið einn áhrifamesti listamaður hér á landi síðustu sex áratugi bæði í gegnum listsköpun og kennslu og alla tíð starfað á mörkum leikhúss tónlistar og myndlistar elstu verkin á sýningunni í Hafnarhúsinu eru frá nítján hundruð og sextíu en þau yngstu frá tvö þúsund og átján Magnús Pálsson er algjör

í íslensku listalífi þetta er fyrsti þverfaglegi listamaðurinn okkar ef svo má segja þar sem myndlistin sprengir sig upp fyrir öðrum í upphafi þáttarins svaraði Magnús spurningu um hverjar væru helstu breytingar sem

með nýlist og sagði hann að skil milli fyrrum ákveðinna greina hefðu orðið

þegar listgreinar renna saman opnast eðlilega nýjar víddir möguleikarnir verða miklu fleiri verða ótæmandi

kalla á nýja tækni sumir segja að hann hafi hreinlega verið maðurinn sem kom með

að hann og hans kynslóð hafi verið

í tilfelli Magnúsar var það að hugsa um listina sem ferli

eitthvað línulegt það var ekki ráðist á mig líkamlega að minnsta kosti en nei það leist nú ekki öllum á þetta nei en það var svona ákveðinn hópur sérstaklega

að gerast maður fékk góðar viðtökur hjá því liði fyrir sex árum hélt Listasafn Reykjavíkur yfirlitssýningu sem einblíndi á gjörninga Magnúsar en nú er það hinn efnislegi

sem er undir Magnús hefur komið það víða við að það er ekki hægt að gera hans ævistarfi skil á einni sýningu það

að flokka þetta niður fyrir nokkrum árum þá var áherslan á

átt hug hans síðustu

þrjátíu árin eða svo en svo er það allur hans sextíu ára ferill sem byggir sérstökum

ég segi ekki kæruleysi en það

léttur leikur með myndir og form og efni það er verið að nota fundið efni fá að láni sögur orð og myndir og klastra þessu á einhvern

frumlegan hátt saman

verður eitthvað nýtt þannig að

eitthvað úr engu a fjórar blað þar sem ég teikna fyrst á og það er það sem er stærst og grófast

stækka ég það upp í a þrjú þá verður það sirka og þá verður það að lokum dálítið

hvað hvað heitir þetta verk kál að óx af því að ferillinn er svo margháttaður og kannski flókinn þá reynum við að einfalda þetta fyrir gesti

við erum með sitt hvort þrjátíu ára tímabilið sextíu til níutíu í einum sal og svo níutíu til samtímans samtímans í öðrum sal sem er bara hérna fyrir aftan okkur síðan erum við með tvo sali

þar sem við einbeitum okkur að verkum sem eru einkennandi fyrir ferilinn annars vegar verk sem hann vann á áttunda áratugnum mestmegnis gifs þar sem hann er að reyna að höndla hið

búa til efni utan um það sem er óefnislegt eitt þekktasta verk Magnúsar í þessum anda er lending Síkorský þyrlunnar þið sjáið að hitt dálítið seinna og síðast

bjó ég til þennan tíma í fast efni það er einn

um þetta og svo annar utan sem er önnur sérstök kategoría hjá honum meiningin var að gera bækur úr bíl svoleiðis að ég tók til dæmis hurðirnar og gerði bækur úr þeim hérna er

hvers vegna að gera bækur úr bíl þetta er bara einhver vitleysa sem manni dettur í hug það er mjög auðvelt að koma auga á áhrif Magnúsar og hans samtíðarmanna á myndlistarmenn í dag og

já einmitt Ragnar Kjartansson hefur ásamt fleiri listamönnum

í brunn Magnúsar það er fyrst og fremst þessa léttu nálgun að það

og átt í samstarfi Magnús er algjör algjör faðir þessarar

um að vera í samstarfi þetta er flúxushugsunarháttur sem hefur skilað sér til listamanna dagsins í dag og svo er það líka hugmyndin um einhvers konar svona að leyfa sér ákveðinn fáránleika allt þetta er soðið upp úr einhverjum

öll þessi list þér hlýtur að finnast þetta merkilegra en einhver vitleysa stundum finnst manni þetta sniðugt já já

að láta sér finnast

eitthvað merkilegt